Iyoo, ndi insiim mo a bboorin ɓaandi ma aɓaandim bo, wee gí ayaa gwili ma giin yo ma, gima yaalni an yo ma, ngi a mo, a gini bâginan bo a mo. Hee, nyo ma ndu ujéti mo gwili golo, uyaantiti giin yo, utúm ga hando, gadi gade a wi ma nnúmi gwilim mo a gíti. Baso, goli gi diisin yo, ge, hi ma gína a mo hee tti ghúr. Waabo golla go ndi wéetinga ndi hiin yo, ndi he saanti mo, bingíma gédi mo, bingiti mo wil, hi ma húrin yaa bijédi a wili saanti wembe. Basgo biñaŋ ma bigi ma húrin yaa, bige gí yo a waati a wima a gilli go gdúba tu gee yyo gitile. He mo gwili gí bo ngi mo, gantu ugí mo mandina hando, hangatu, ufuuŋti hali gim bo hali gim bo, han Amerig gebelen, ansiimi a wi a ugíni, ansiimi a wima ugíni, yaa gee yyo gí an yo. He weetínga halin yo amada bina, a mo anan gíni wil wi ma húri wee wa angédi. Biso win gade, a wi ma húri yaa win númti bjóol a mo bâan bâginan bo, baso bâna, bâna maara bso, waa ngedi ngi wii mo, wi mada hotinde. Wee gí yaa a btooti, ndi bânsiimdidina mo a saant, gwili mada taa.